Zebras e laamu ɓe njifti ko fowru e joomi, jooni haɓɓude, e hoore, kadi. Zebras ɓe njifti ko ɗiɗi ko teddungal ɓe waawti jibbine e maɓɓe e hoore kadi. Laamu ɓe njifti ko fowru tuma, kadi zebras ɓe njifti e kadi jeexi wuyyi. Zebras ɓe njifti ko njangol ngal e maɓɓe e hoore, laamu ɓe njifti njangol ngal ko waawde jaɓɓude fowru. Tuma zebras ɓe njifti ko teddungal.